प्याज और लहसुन के सुरक्षित राखन कु तरीक़ा यू छा।: सुखे की राखन: प्याज़ और लहसुन सई पैली छाँव म सूखां, ठंडी हावा म राखन। सई सूखी जाला तो ओन म फफूंदी नि लगदी। अच्छू संचारण होण: प्याज़ और लहसुन कैं बाल्टी या डब्बा म राखन, जहाँ हावा अच्चे से चलू। संचारण ठीक छनन से यन सड़ण नि दिंदा। एकदम सुखे की थैलियों म बंद करी के रखन हफ्ता म जाँचण: प्याज़ और लहसुन कैं चेक करदा रान कुई सड़ी जौ त हटाई देन ये तरीका सी प्याज अर लहसुन लंबा समय तक सुरक्षित रहन।